Logtirgel ñiiye nafata ko ittude kedde ñaamde longotoore hakkunde ñiiƴe ko wayno tewu en walla goɗɗum so tawi a ñaami ko longoto, ina heddo hakkunde ñiiƴe ko, ko ɗum nafata ittude.